मैं एक दिन में अपन फोन ज्यादा से ज्यादा पचास से साठ बार देख थो। जैसे कि कोई फोन आगीस मोर दोस्त के आवश्यकता हो ही। क्लास करे बर कोई जरूरी दस्तावेज। और फोटो भेजे बर भी फोन के आवश्यकता पड़ेल।